मैं एक दिन मा कम सी कम पचास सी साठ बार अपना सोशल मीडिया ते देखदू छ। यू मुख्यत मैसेज और ईमेल देखन का खातिर होंदु। आर कोई अपडेट देखन का खातिर हों दु। कभी कभी जब मैं कुई ऐप या गेम कु उपयोग करदू तब या संख्या बढ़ी जांदी। सोशल मीडिया हमारी देनदारी दिनचर्या कु महत्वपूर्ण हिस्सा बन गी छा और ये ते बार बार देखनु सामान्य छा।